Ny toetra tsy manam-paharoa ananan'ny orsa an-tendrotany mba hahavelona azy anaty hatsiaka de ny fananany ilay <hesitation> volo be izay matevina tokoa ary afaka miaro azy amin'ny hatsiaka. Eo ihany koa ny oe efa any ny toeram-ponenany ka efa zatra miaina amin'ny hatsiaka izy. Eo ihany koa ny fanararaotana ny masoandro sendra mandalo de misakafo be izy amin'iny fotoana iny ary rehefa lasa ny masoandro de matory kosa izy.